समुन्दर मा राउने वाला जीव मा क्रोमाटो फोर्स नावनो खालड़ो जसर होगे। तेरे ती समुन्दर मा राउने वाला जीव जध दिन रंग बदली लेगे। क्रोमाटो फोर्स मा रंग बदलने न कोण रोगे तेरे ती भाती भाती न रंग बदलाए। जब जीव का जे रंग बदलने न ज़रूरत पढ़े के तिंद्रा सरीर मा मा स्पेशी सिकड़ाई जाए। न क्रोमाटो फोर्स का जे फेलाई देए तेरे ती समुन्दर मा राउने वाला जीव जध दिन रंग बदली लेगे। ओक्टो पर्स न स्विक्ड़ ने केट फिश एराउदारन छे।